Yoo kitii ti yuvintu chi takuu kiti tii xaa ntee xiintuu, ta nujuu vaa kiti ntee xiintura xaa kuntaa inintuu xaa kitii va'a kuri ika aakoo kuee kasari xiintu ni naa tiinrintu koo kuee, tuu ntaa yoo kuuva ta kueeri suu loo chaa ku kuee ya yoori su ta kuu in ntita na kanantu kuntu taa kuantuu ikuu kaa un intita taniri nujuntu i kiti ta kuu koojo kaara, tikaa ra yiuvi ntikuvanturi kaa chi kitii kitii ntikuvaa kuri ika tu koo ntee xiinyo kuri, ni koo ikanturi, ni koo xini yachinturi ika ñakakua yuvi kuakuanturi chi yo ntaa nu ninu, vichi kua xaa taa ku ntaatuu taana xaa yoo ta'tari yoo ntiya kasata tanao ta nuju ninu kanara nta kuaa yuuvi, ta tiirina ntavi kuaana xi'ii xiiri aun koo niina taa'tari ntakuaana xaa xiimiaka yaana tiaayu kuñunaa ta yakua kixari ika xaa xiimiya ika ra kintojova kaa taa xaa xiniiori chiivaa yuvi ntikuu mioori chi kitii ntikuva kuu kojoo kaa, un ta kuu tuku tixomaa kaa, ntee tu tixomaa, ntee tuu kojoo xila'ja tikaa ra ntatunn naa xaari ika ra ta ntiirio ra ika nii ntaa vichi ra koo ta'tari ika kachina su saa kuaa ntatunna xiintu yaaka kua xiuvi ntikuuntu kojo ]o xila'ja, xii tii tixomaa kaa tuku chi yuvitunturi kaa chi ta kuu yoo ñaa xiaatu kaari ra ñakaa kua yuvintikuu tukuntu tixomaa kaa yaka tiñaja kuiti kuu kitii tii yuvii vantu ya nteentu ntakaa.